د ځنګل غږونه لکه د طبیعت ژبه ده. د مرغیو چیغې، د پاڼو خوځېدل، او د باد زمزمه د ژوند یو بل بُعد راښيي. دا ما ته د وحشي ښکلا، پټو رازونو، او د خاموش طبیعت د ژورتیا احساس راکوي.